ནགཆ་གི་ནཇ་ཁིམ་ན་ལུན་སྐོར་དེ། ཁ་ཏ་པ་དབའུ་སུ་བ་ཆེན་ན་དེ་སྒོ་ཐང་ཕོ། ལུན་སྐོར་པང་ས་གི་ཆག་གི་ཁྱིག་ཟོ་གཔོ། དེ་ལབ་ཏེ་མཁན་ཆེན་ཨིན་ཨོ་དེ་གི་གབ་ལེ། ནགཆ་གི་ལུན་སྐོར་བཀའ་ཧུན་ཟ་ཁ་གི། ཁ་ད་གང་ཆུ་ཁྲལ་མི་ལོ་ཀ་ཁབ་ཟ་ཁེ་གི། ཀོ་ལོ་དེ་སྐུས་སྐོར་ཅོག་ཅུ་དུས། ཨོ་དེ་གི་གབ་ལེ་ནགཆ་གི་ཏ་གུ། ལུན་སྐོར་དེ་ལམ་ཕ་སྞོན་ས་ཡང་མ་ཕང་བོ། ལབ་ཏེ་གྱི་ལུན་སྐོར་དེ་ལམ་ཕ་སྞོན་མ་ཕང་ན། ཨོ་དེ་དེ་ས་ཁ་ལུམ་ཙེ་ཆག་ས་གི། ཟུ་ཧང་ཐེན་ས་ཨིནས།